Ny fomba hanamboarana ny sakafo ara-pahasalamana amin'ny fianakaviana araiky asa ohatra ataoko hoe atao maro zany fangaron'ny raha atao akà asa ohatra ataoko hoe tongolo, tomaty, poivre, iny zany mba mampisy tsirony le sakafo zany.